يومياً أمشي حوالي ثمانية إلى عشرة ألف خطوة، إذا كنت أروح الشغل أو أتمشى أما أسبوعياً يمكن يوصل العدد خمسين إلى سبعين ألف خطوة، حسب النشاطات أو الطلعات اللي أطلعها، فيختلف مقدار الخطوات.